אמאל ס'קען זיך מאכן אזוי, אבער ס'איז זייער זעלטן. געווענדליך קומט שמחה און פרייד פון ארבעטן שווער אויף דעם. און פון פילן ווי מ'האט אנגעקומען און דערגרייכט ערגעץ נאכן ארבעטן שווער, און, און געארבעט אויף זיך, אדער געארבעט אויף עפעס און ס'איז געלונגען. און, און דעמאלץ קומט די אמת'ע שמחה און פרייד.